Aya kongoi mising, <hesitation> kongoi mising <hesitation> tukuk chotok achame ang'alale mising, ko netai ko somanet nepo aeng' ko polatet, nepo somok ko kakilet ap kei, <hesitation> aa asame ama ang'ataune <hesitation> kakilet ap kei, kakilet ap kei ko <hesitation> kakilet ap kei ko kei ne taretech, keyai kei nemeche keyai, <hesitation> atkan tukul akotaretech ke- ketestai akotareti ke nyumnyum tukuk chekiae ak- ak- ak <hesitation> kenyoor tukuk chekipaishee che uu rapishek, so ng'ing'alale kakilet ap kei imwachini chii kole tuku tukuk chet che- che- chemakat kwai <hesitation> nee ne- ne- ne nelion ne ae sokonyor tukchotok ii, ako kiyaitoi ano ako <hesitation> kinyoru ne ano chepkondok che ae tukchotok sokotaret kakilet ap kei, nepo aeng' ko polatet, polatet ko tukuk che aaske atkan tukul chepo emet, <hesitation> tukuk ap emet che aaske atkan tukul ko tuk chotok che keng'alale, kemwa kele kolya ng'o koyai ne ng'o ki kiyai ne shanjo <hesitation> chitap polatet ne yae kuni ak kuni ee. <hesitation> kanyalu konyokwaiwech oratinweek kanyalu nyokwaiwech <hesitation> kotekweech sukulishek kanyalu nyoko nyoko ko- komwaiweech kole kiyae kiyae <hesitation> paishet kuni ak kuni, ko tukuk chotok chekeng'alale mising eng' eng' polatet, <hesitation> ee kito ake kora ko ko somanet, ko somanet ko kiy nepa kamanut kapsa eng' itondo nepa chii, <hesitation> pa kamanut kapsa eng' chii ake tukul amu <hesitation> somanet kotaretin iiste perperiet, somanet kotaretin ii inyoru sapeet ako somanet kotaretin <hesitation> iai <hesitation> iai tukuk kuk eng' oret ne nyum nyum akinai olekiaitai, akotaretin ko- kora inai piik akotepi akonai likiteptai ak piik, akinai ole ole ole tukuk chekiai sekesop kotareti somet somanet mising, kongoi.